ஒரு சாதாரண குடும்பம் பொதுவாக ஒரு தாய். தந்தை மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட. குழந்தைகளைக் கொண்டுள்ளது தோராயமான. வயது வரம்பில் தாய் மற்றும் தந்தை அவர்களின். களின் பிற்பகுதியிலிருந்து களின் நடுப்பகுதி வரை. மற்றும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து. இளம் குழந்தைகள் முதல் பதின்வயதினர் வரையிலான. குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் வயது இடைவெளிகள். இருப்பினும் குடும்ப அமைப்புகளும் வயதுகளும் தனிப்பட்ட. சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். தாய் களின் பிற்பகுதியிலிருந்து களின் நடுப்பகுதி வரை. தந்தை களின் பிற்பகுதியிலிருந்து களின் நடுப்பகுதி வரை. முதல் குழந்தை இளமைப் பருவம் முதல் டீன் ஏஜ் வயது வரை. இரண்டாவது குழந்தை பொருந்தினால் முதல் குழந்தைய. விட சில வயது இளையவர்.